Korea del sur jae y tembiu reta jaeko kinchi platos vegetales fermentados, carne marinada, arroz, verdura jae jokua ingrediente jaereta oiporuvi.